Da tena nahafinaritsy ahy gny torohevitsy nataonao ahy; nataoko igny nampihariko; da zao iaho zao donga am fiaigna soasoa zao. <noise> Da misaotsy anao rangahy.